ס'דא פייגלעך וואס זענען, וואס ס'שלאפן צופרי און זענען אויף ביינאכט אזוי ווי דער אוועל, <hesitation> דער אוועל קען הער <hesitation> זעהן אין די טינקל, זיי האבן זייער זייער שארפע אויגן און זיי קענען אויך דערקענען <hesitation> זייער.. די עסן די חיות וואס זיי עסן לויט וואס זיי הערן, ווייל זיי הערן זייער גוט אויכעט.